Sj murutwutwa nduaba nduaba nyinara abc mu ayj adze kor a, adze a mebjyj nye dj, mobchwehwj aborcbj, ekutu, mpuwa, na pii a ckeka ho. Ntsi dza meba fie a mebjyj ara nye dj mobotwitwa biara mu nketse nketse nketse na m'aka afora na medze ngo kakra apetse do, cnoara nye no na meewie.